الالآت ممكن تنتج أعمال تشبه الفن، بس الفن الحجيجي يعبر عن المشاعر وتجرب <hesitation> و لو التجارب، طبعا التجارب البشرية يمكن للآلات إن تحكيه بشكل كامل، لكن الآلات مو نفس الإنسان.